هلا والله شو أخبارك؟ حبيت أجول لك بتجدر نلتجي اليوم على الغداء؟ شرايك نروح مطعم التلاقي؟ الساعة واحدة إذا يناسبك، خبرني إذ متفرغ، وبالله عليك حابب نستعيد أيامنا وذكرياتنا الحلوة، وأسمع منك جريب.